पानी की सतह पर चलने की अद्भुत योग्यता के लिए रेसलख चिपकली और जल तैराक कीड़े। प्रमुख रूप से जान जाते हैं। इनका यह कौशल उनके शारीरिक गुणों और अनोखे व्यवहार पर निर्भर करित है। रेसलख चिपकली उपनाम इसे जीसस क्राइस्ट लिजर्ड भी कहते हैं। पानी पर चलने की क्षमता। यह चिपकली तेज गति से पानी की सतह पर दौड़ सकते हैं, इसकी लंबी उंगलियां और विशेष झीलदार पैर इसे पानी की सतह पर लिपट प्रदान करत हैं। तेज गति से दौड़ने पर पानी पर हवा का बाल उत्पन्न होते हैं। जो इसे डुबने से बचाते हैं, रहने का स्थान। ये मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्ण कछान बंधुओं जंगल में पाई जाती हैं।